Ny fomba famoakan'ny lokanga feo a dia amin'ny alalagna vatagnany igny a a <hesitation> no ahafahan'ny lokanga mamoaka feo. Dia <hesitation> kitihina koa igny tadiny ohatran'ny tarobia igny a dia igny a afaka hamoakany feo mi koa.